Ɗum masin non ko ɓiletee e kuran. Rakkoor makko ɓilee e ndiyam ñoƴƴaa buton ana ton heddoo omo yirdita kaddule ɗe, omo yirdita kadule ɗe ngaɗaa hen saabunnde ni woni ko o loonirta. Ɗum woni ko anndumi e makko. Loonnirgal masiŋ ngal ka.